رياضة ما اطيق اعملا كلش مليح الي هي الجومناستك - لان الجومناستك تتطلب مرونة وليونة كبيغة كلش - ولازم ويحد من هو وصغيغ يلعبا ، لان من هو وكبيغ شوية تكون بيها اصابات كثيغة ومشاكل كثيغة ما يطيق-ما يدبرا ، ما يدبرا ابد